ادري يا صديقي انو هذا الشي كلش صعب عليك و اكو ايام ختمر بيهم حتكون صعبة عليك يا اما بالعمل يا اما بحياتك اليومية، ف بس الحياة متوكف على اي يوم، الحياة متوكف على اي لحظة، الأوقات الصعبة راح تجينا بس احنا لازم نتحمل، لازم يكون النا القدرة على انو يكون النا ايمان انو ايي- هذا اليوم راح يخلص و باجر راح يبدي يوم جديد.